Komuã komu ŋna tiɛ́ɛ lia a bée ya <hesitation> kɛndɛ fɛŋɛ kɛmɛ nu nuã, ya tiɛ́ɛ maãkɛe, i kuŋ wa kɛ mɔnu i na andɔ anu woa tiɛ la amu i tiɛ́ɛ suu- ka anu báa. Hiŋi pɛɛ tiɛ taŋ mu i ya a káwa kɛ anu báa. taiŋ bɔɔ kɔ ŋna tiɛ sɔ wa kɛ mu tiɛ bhii ámu a tia tiɛ káká ko. mɔɛ nuĩ na wa kɛɛ́, fula mɔɛ nuĩ na wa kɛ́ɛ, mani mɔɛ nuĩ na wa kɛ́ɛ andɔ anu woa tiɛ la, amu anuĩ tiɛ saŋ ŋ boo wɔ. Ánuĩ tiɛ́ɛ saŋ wa kɛ ŋ boo wɔ bɛɛ, kɛ a ma wa kɛ tiɛ kiyaa naã amu a tiɛ́ɛ nu kpɛ́ɛ basae fáa ŋ boo wɔ. Komuã komu na tiɛ́ɛ lia aa mɛ nu, ya tie tiɛ́ɛ sɔ naã i booɔ bee kpáá, i booɔ bee kpáa, jáfeŋ jáfeŋ ba- a be baŋ i boo wɔ. I yaa bia wa kɛ i táa i yáa ka, mɔnuĩ na wa kɛ anu woa tiɛ la, kpai sɔ wa kɛ anuã nu na i báa i yaa- i yaa ka, á bɔɔ bɛɛ i mɔnu kɔ kpándá.